Yoh ngəlarujau daji korongo halla nayu gaugau gasigani tarihingu gasilbu, a dingu dinai gasilbu daungu ukanjuyo yedna dnai yedna hai nufiyenaima gabadaya dinga yasandu yendna dunai migaungu namu dai ngunatu funanaima amai namdu juku yase yedna ngə amaima file sugudo hai alama file sugudo ngəru alama kalmai gudo andu suragu ma kili yorugo najiga gədə nalnatagu ndargudo nama dororu borno nal dorouru chad nal dororo niger nal dorou ngengime yo gaba daya lortungnai wanu awalmaru dənai dingu yaruwa emai ma hibini ha. a hangai mago, esanuga hakuri yikal saniya yakal saniya yo dnaima hiren mare dau muru kurau yugudo wafnai gari karta Borə kulu yuma ndəra cho dindəma gama ngə gamaa malbadurigə gulu sai kirugo gol gəmu waray golgəmu waray garta garta gədo bor kuluwa akulalja sai wary golagə borkulu waa ngə golgəmu kartama gudo ngədan tamangədo nakuya yarugo echanjal echafu budua ngədu kulu ekalgu habungə efnay habungə ekalga ma echanuga tagajinoyu echanuga fəgədi rugo efənay ru bəla yafənayrə bəla nigi garta wate yukulalgu ngə esiyalgaki yamagu kili engin hiligar gəre yau engin oskə you engin tulorgo you engin harakə you engin hingi you engin hingi you engin higai you engin kakənu you engin kiy gre kulu yo kuluwa ajingu akuimar ajingu akoi kaduwar kuluwa natai jiji borkulu tamman nakuyama nutai jiji esagu migou jamaiga yuma mini a'a bindiyanja alakingu nagudu, alai gudo ase kuluwa akuig haigu dai cod gre kuluguo nai nai naiga naunatalgu naji ngortugol Yocho dəney saniyama yakal yəkal kəlinga'naygo ekal kuja ngənaygo eko margəgo kuru sangə duniyama kamuningə akullutur maru hilai mərakə ngə mərakəma yekəl kurkəligə mərakə ngə mərakəma yekal kurkəligə yakal kur kəlingə ekəra yegalnga yagagə yagagə yaga mangə kuran gəte yeruboyo mariyangə yagə ebiyu nndangə rəboyo ngəwate kənum ngə gajugumagrangə rai kədai ngəlai raigədoga emega gəte badəra gafanu ngundu kulugə kiya gamənə gəmənda adaga watedaji najugu mərakama narigə wate gəmu boyo maga gol gəchi boyongə kəlangə gətalgu ajingə gakuragə gaiju erawwa ekal kəli kənəmgo hulakingə esenəga margə yal yuko margə yawwa yugo dəney enana kure yoyananu sod ngunduyorə nai ngəme himbeyo dango hilarə chigal danma cho etal boyomari yamdang chigallay ga yətal kur kəlingə efai kurngəlagə efai Kənum nga yol ishem ishem nga akalagərə bədə ngen akulagə toguro bədə ngen yol hiyanə aku lagərə kərrə kulu ngen yollə ngənai ngənai agənə magəra nga yoll hiyanə kamuningə bəla aji dadə ngə yafugu agə magəra murugo ijiga ajingə bəla naji dadərə ishall yafugu itall kurrgə ishenə ga filollagə yaru yafuga bəla ngə rugo ijigarai go nugau jammaingə dərango kibini haa mungə kida ngadango yakul borə kalungə kəne halla gamunəga bəlangə naji dabu ima ajingə walaw hakku arə walau yakal gəre yakalagə shaniya dangə ha shandu naji bəta najiji bəla-bəla-bəla-bəla gəre yaloki yau warə bəlayo ajingə naki walau yo naki gədə nakiagərə kərə kulu wadə akulgə ningo niki ningo niki ningo niki habu ngə habu ngə yatubaingə wiki agərə kərə kuluwa ngundə kulungə nikima walaw ngəlai habu ngəde nga niki agə niki agə habu ngəde he, ngiya dangə akiyagrə lu də affiuwagərə achogərə ngudə kulu nikija amma ngəlai gwara ninki agərə ngudə kulu waro kakoi nishar warai niji dabu ngə ute niji dabu dabu dabu nga ayi kində ayi nganə ngə kəne warai urjafalu ngu kudo yo ga ngundə kulu washo. Ngərə walau naji dabu kədə go noyi dabu nau nga nufa ninga nufa ninga naru nga nafugan yo bəlangə kəne naji daba kəne ishenə ga bəla ngortugal mega bəla nashajal nashajal ina shoo ngayə ngərə hai nangə nafurbur nafur bur nga kuru kuru kamuningə ngrə akullə bəla ngə ishanuga hero bəla hirerə bəla ngəla ngənai ngənai ngə hirerə jabau ngortuga yeyirə natuyo kengə asharnga wute ikalgu shaniya ikalgu shaniya nga wute yalallagaal walau nga wute kənengə nukai niki nga ute inji bəla yoyuga ha shandu farnu bəlayo ngudə borno yu hayeyi ma naji bəlarə jəkə nga ajingə kuluma nakur mega naji bəlarəjir nga maanan ma yoyu yanwa dau mu agə uke gu yogə wama fes yimarə whabi ha go wa kal shaniya go yo wakoi wall wagəri ingingi wau anumgo wakoi wama'a anum marə wau walu makka ga wall nga wu wall nga awuunu rai ga wawago makka ga wau ukul ga wakoi washi kaga ga wan kagurə wakai rai ga doyi wawa washi ibu karəmanga wajugu kala ga washilbu wa ji mai ga a huaram bəlangə ishanuga huaram ga hallado do daungə mai huaram miyaga kəne yedənama yake nya'a loktu ngə Nama'a camerron ga nal chad ga nal niger ga nal nigeria ngayo larə tənganai borə kulumu tabkin chad ina megau ngə ifenərə tə laki ngə abunoyinga iska tabkin chad dənai gwara ishaunga lantə nganai ngundə kulu ngo ada ga yungə dine lartə nganai re kəne daji kne shandu nigau dunuwa gə dənai yau yalaunai ga yaka gərənai kəri yoyu ngə bidi ngə halla yukulgə amma dənayi ngundu kuluwa dənaiyu ndugudo fargəya kagəranai tubrrungu ajingə migau nganai jammai yama'a yamanga yau buni nguniya ga yau burni gadiram ga ya kəmai yau yayogu wute yaubu rui gadiram marə yakoi yau ya'ajaiya yoyu ga wute yau ubaga yau yajaiya ka'a shiyango nakənai shigo najina hayeyi waannə tashenaigo həlarigə bəla nganai hamanu ngə wute migau nawa birni ga dərango hawna jayalma yajaiya bəlarigə gəre nigau nakai yalai yajaiya bəlarigə re wute wigau nafiyi nafeyi nafiyiga nau naji nau naji dabuga wute migan shigo naugə fudega shigə naugə yallaga ga shigo nal najai nayel inu niger shigo nau nayel inu nigeria shigo najina chad halldo dənai yadəha'a yukuloa chad go yukulaa niger yukul nigeria go. Cameroon mungə yatayal fuya ga yu ngə dənee nabtə nganai amma dənai yashe ainifi lortə ngə dənai lugu cunifi brtu gaucu akulya gəre yaka kəraya yu ngə dingə harinai kadugu ngo adaga daji gamunaijo dənai wanə dində migau yedəna ngə gamunə yo nujugu yedənarai nga dənai mungə yujugu mbədai nya dəne njili ngəde do yujuguya ngo adare kəne halla wute halla jabantal jabantal jabantal jabantal ga duniya naji jaban gafi miyaga jabangaffima naji wute gau nga njili ngəde ngeu gujugu amma dənaiya təlam ndanai ngə ikama ika yedənami ika yedəkami amma tzlam ngə luguwa təlam ndashodo təlam ngəde nga hyamai nga yaka nga ikai nga hyin amma lugu ngə lngu njili ngə de ngə ama akai təlam nganai yedənami ju gədə damma akadə akarə ai dənaima akalya amma dənee təlam ndashodo təlamma adənee gaka nga ikairə ai lugu ai lugu təlam ndanaijada yaka nga ikai rə ai nganee amma lugu njili ngədema lala lugu ngəde ga re akai təlam ndanai də akarə ai ayi təlam ndanai akulya againgə dənee dənee dənee kadugurani kaduguranaigo Nənee wannə dində marə dinganaragə yaruwa imaina yaru ha yu digə kanifi ngə dingə migaul uganai yaruwa jammai to ngrə ga dowa ha hanganai mago ha ishanəga ha kuri kamiyango jammai jammai dadərango gaffi fuwango fuwago ha ngəde iniyango dabagə ini ngə ha ngəde dunowa gə ha ngəde go yorə dənaijo lugu nganai bərəba ngə ashal hadubu ki go akul dubu gəte go akul aru gakənnəgo akul aru higaigo akul aru hingigə akul chot gəre nal natalgu nagə akkan arakəgoju akan inuji ju fiyakəyai ugundə njili dabna lugu ngə achal gakənnə go nəbalya lugubeu gudo nəbalya gəre luga hayan yedəna mungə ngə lungə achal wan nudə achal ha gərə gado gəre bərə tarha yama akulya.